أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية والليبية بطلاقة، أفهم أيضًا بعض الإسبانية والفرنسية بشكل جيد، وأحيانًا يمكنني التحدث بها في المواقف البسيطة.